Makanan yang paling gampang simple ya itu tempe, tempe ama goreng telor pake kecap gitu, itu sampai anak kita bae bikinnya bisa tuh, pokoknya gampang pisan dah itu kalau dah ini kita ngomong ama ini ayah makan pake apaan, dah telor aje ama tempe ama kecap, udah dia udah paling ini pisan dah dedemenan pisan dah pokoknya paling demen bikin bikin begituan dah pokoknya, paling gampang soalnya itu, telor tu dikocok tu dikocok tu pake wadah pake garem ake ini udah tu diceplok ceplok dioseng oseng oseng mateng tu telor sediain dipiring dah tu kan, dipiring itu disediain ya pake nasi dicampur kecap dah tu, nah ga lama dia goreng tempe udah begitu aja kita makan ama pake telor ma tempe dah yang paling enak dah ya kan ambil pake teh teh anget udah itu sederhana dah pisan yang paling kita sukain ya cukup itu aja kok.